Rǝ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa wǝǝ le ekeeriye ya caa wǝǝ, ya sɔɔ vwe. Wǝ́ a la sɔɔ vweyǝ wǝǝ, ya caa akʊme ke. Paape rǝ vwe mɨŋkǝ́ ŋ́ náa taa ŋwǝ wǝǝ, vonuŋ pǝ le ce koŋwǝ wǝǝ, oturu a la kpɛŋ gbeɖǝ. Vǝ́ e le sie ofuŋyǝ ǝ fɨ rǝ e kpii vǝ́ le fii wǝǝ e ke nyiŋrǝ oturu a la pa wʊɖǝ ǝ fǝ o toŋ oturu a la taa maŋgelǝ a la kʊla ǝ fɨ a sɔɔ oturu wǝ le yee keeriu wǝ lo ko lǝ̈. Oyupǝ we kǝle yee ke wǝǝ oturu maŋtɩyǝ Oturu o lo fuu maŋtɩyǝ ǝ lǝ fɨ e le kpii mǝ wǝpwɛkpǝ mǝ bɔɔlui oturu ǝ lǝ fɨ e le kpii. Oturu keeriu we wǝǝ mǝŋ oyupǝ we oturu wǝ lóo poŋ ayɩrɩ kɨto wǝǝ mɨŋ akʊmeyǝ sa, mɔrʊkpǝ sa lo otui sa wǝ ri rǝ keeriwǝ ya taa ŋpaŋpa wǝ. Ye ri yǝ kɨto wǝǝ oturu vǝnuŋ pǝ lah kpɛŋ wǝ wǝǝ, a kpɛŋ wǝ sɩsiɛrɩ oturu a ya láatɩrɩ wʊ. Ekeeriyǝ wǝǝ, we wǝ ponu mǝ lǝ̈ oturu a la caa mɨŋ emakume sa ke ye ri ŋwǝ oturu ǝ lǝ tɨɨ mamntɩyǝ sa mɨ lâ yɩlɩwǝ sa a wɔɔ wǝ e kpii yɩlɩwe oturu a la taa mawɛ ǝ lǝ fǝ a la kʊla. Wǝ́ a la caa wǝǝ, oturu nɨ mɨ lë epipǝwǝǝ oturu wǝ́ nyi lǝ pǝ lóo ru wǝǝ oturu keeriwe ya wǝ láa saŋ fwaiŋ vǝ́ ye lǝ pǝ lóo tu lǝ̈ wǝǝ. a ŋwe oturu wǝ la ca na kpɛ oturu a la ntyɛ o lo koonu. Kɨto wǝǝ, lě ekeeriye ye ri wǝǝ oturu ya ya nyɩɩ la ŋ kpɛŋ yǝ wǝ mɨ ca lǝ kpɛ wǝ vo lǝ̈ ŋlǝ̈ o lo ko lä atɛɛkǝ ko wǝ́ e le ke nyiŋ lë gbeɖǝ ko wǝ́ e le pe fii wǝǝ ǝ ŋ tɨ a faŋ rǝ keeru mɨŋ lä maŋtɩ mɨŋ lǝ̈ wǝ ri wǝ oturu e re wǝ rǝ lä atɛɛkǝ ǝ lǝ́ǝ pǝ. Ve e le pe fii wǝǝ, e yee lö oyupǝ oturu a la caa keeriwe oturu nɨ mɨ lë epipǝ kɨtɛŋkǝ kɨ lɨŋ tɨ kɨ wʊ nɨ.